Ca thonjën se ngë është etike me vendosë gjella e njeriut mbi atë të kafshëve, sepse të gjitha format e jetës kanë të drejtë me u respektue. Kjo pikëpamje promovon idenë se duhet me bashkëjetue në harmoni me të gjitha speciet.